Namoro meleunu, trus salang burung, manege nako i magakana o kia mangi manege biasa ma o kia ma namoro manege i sojo jaje gota ma o kia jaga, trus o kia manege langsung <hesitation> o kia <hesitation> i masi adono, trus manege jakana ma manga wola, supaya wola manege bisa ja o kia bisa i sidadi se sebagai manga o kia tempat <hesitation> o kia wola sehingga manga manga kehidupan manege bisa i jalan sesuai dengan manga o kia manga tujuan manege, trus nako o kia meleunu manege biasa ja akana manga wola manege o kia ta' tonaka ja waiti, trus manege si didumu sampe i si o kia i si lamoko, trus ma proses o kia wa ma tounu manege sekitar satu bulan manege langsung o kia i waiti, trus i ma tounu manege i si didimu i si didumu sampe ma ngowaka i supu, ma i dudunu ino.